Alay loko iny la maka rano, da maka pinco, atsofoky anaty ranoa ao pinco io, da avy eo atsofika, a ataoa amin'ny ina moa ty, atao amin'ny raha igny ao, la apetakinao amin'ny tabeau hanokoanao igny la hokanizay avao nya naovanao azy.